ס'דא טריליאנען עלעקטראנישע מאשינען. <noise> ס'דא א לעפטאפ, א קאמפיוטער, א סמארטפאון, א פרידש, א עירקאנדישן, טעבלעטס, פרינטער, א פען, א מאטאר, א וואש מאשין, א אווין, א פריזער. די אלע זאכן זענען עלעקטראנישע זאכן. אייפאדס, פאונס, <hesitation> געים בויס, רעדיאס.